Ikots anoy mi tiempo mas nañej ma matias anok comid nañe pa patiar preparar tikoy caldo de frijol pero en caldo apeyacar mi guieja pis ya juey cebolla ajuey mi cans pitar preparar najñe nashix apiyak para amet hasta envu viaja peyat ti mempolat aperiet porque aguey mejor mejores comida shix sendos aque sheys not clas comida aguer por es najñe nandey porque atash atash y gustar malay cada dos tres días not leat mon aran arlok linteja najñe aguey clas comida arangay ikots porque guey gumi gumi ajiow mas cueñi sus dee ucue ulunok ser de de anak tokey de ayarcu misur guey puru de atejaw de aguey arangas ikots de tiold miacamba ikots arangar makie vishios arangas di cora arangas por eso apitield porque najñe igla mijar ikiran pues iga met peran tikey caldo de nanwow nanwow cuoti e kit. De de rinch miran a ti cuy comide ika piran mi jaw ñi cuej apiyak lami jauco amisuga apiyak porque najñe porque kit tiaguey ikora tango chiold o tioous otio atsa ot cuej cuejan mi piyak al altiel nipeland natan costumbrad muss sorbo muot pero aguey animal muot porque aa aran mal kit kenajñe ja altiold shouch aguey uch maship panimal ship por ejemplo nin nin guacusha ush maship cuetie a clas clas cuoti sorbo gue pere mas nane musho oos ose y atsa atsa aguey gush guasa kit par mi sapa anok met met ti mi comid joo najñe nashishix comida met porque aguer mi comide iran itild tiliond par par mitiaran mi juamil o mi cuald ja me tianam hasta pata niulon polat para mit tokey amon cada not.